To uszaghkaga ga <hesitation> malamna bandare a alaɗke kwarndrikwar kwara samghisaga ga dada ha sirsana na sghimdada maktare su zud ktara aya ngat nah wuzi a ilmi goliva ngatnahcha yahndriva aya tara manitar ilmi sirsanana njkansana gabəai mbagda vgha tara aghəasnda vgha tara aya usma liling zuda ai tara wuzi ilmi ilmi ngatarnah wuzi ilmiva nahsghida kwarwinmda acha sghayamda da a adagna ngani vjarga malamna zandardaf kwakwara kwamakwar laədamba ga dadha sai gwadjgaft da rbuttri lada sini barkasta aya to ghigh ali gdass chachamin magha ghigh kwakwara e dajuwaghdanme vak ga ga vailaə ha to gasina ayahndar daghara amaktargha aya sirni njkan sana uslilinge lud ktara a ski battribawad rve nah ngatnah wuzi ilmiva ngawud nah sghiva kwara mikga dadha sawatada kwar la. A zəada chichud laɗa dughude dughudeh tara chkana sirsanan nasghigh dakwarti kwarvagh chkansan gabakɗai kna to gaməai chkine gwadjfaftda rubutri lada lafiya anga vjarga malamna yahndar dghare ghigh ali gdasa na kwarna vjarghwa aida wurada kwar kwarwigh gole to aya aya saukwarlaə chkana zan kna aida gjakwika ay dagjakikwarwi a milnana ka e warvagha askina auwaichagha na auwaichagh kna kaə kwara kagh kwarukwara to. Kakwardir kwar vagha aya chara juwaghvaha kna kwara kaka mangaskiya skarwa kakakwar laə hakna aya dagjak wikafte kwarlaə dwa gole wala gathghava ktharmaske kuwiska auka kwarukwarkna kaka wardauwar laənada kwarka makthaka mbarchwud kuəa, a. a nasana mansankna kuwiske kwaragh kwara maguma magwa luwachgura vjarhuwau chanai nahanasancha ilawaw kagurnahcha giəa lafiya njakcha giəa chud iyawa zudkna aya chaka kathmbartha aya rumiruwa zaghha to zəa giɗi chgur lafiya chke giəan gwagha blak nchanivama daurada kwarwiwad gole sirsananna us zudktara gwadjgaft da rubuttri lada ai zəada kada chanchnachud dghin dghina hasta laəi dughude dughude nchkana vaha aya haldar hlasta mbatama to aya ghighe gdass ga əaga nasan vana kwarna gole aya ngan chkini goliva dachin kihagwar laə dughude dughude nachin laəchagh kna kada chanchana kwara gdass da əagannaha aya nakuəaghi chacham kna achaka wirna haztara bitalwa ai naiha vakna kuəagicanda juaa a laəa gole, kwarika kwarika laəmbai skikna avakna kwagichanda juwava dajuwa dghiune kaəsta chine aya sirna chansana aya to aya gamvaha tama na ay luwa thag luwana yanzu kwaəil kuəach milnanankwa niski ndalaghi vgha nkwa nawawe kda kwarchagh kwakwara inga luwa makda jugufva havama chawainik nahcha nayawudha eh kwizil dam alaude sirn njkana ai vjarhana waini guru kagure. Pghadan makarnda sire a gamnana ngagur pghadan makarndava zna to avadnafgur vjarha ngaskida makgurda mbaldu ftava to nainada gala naida hunga naina parəwuda aito windafte bazilva vjarha mane abazil vjarha mane wiski makda mak vjarhada makmani awit gole ngam makarndava nga kihava aito ai nich ilmiska matada zdafe wane ilmine aya ndauchgura tavgarghwa to gurankwada chacham vjarha chgura naya navjarhad vjarha nachg makda make che makmichtan kwa nahana gaparəaz juwa kike nahna dagna chiba ai nahanninkwa anahana vjarhakda kwarchag kwakwara makte jam makarnda hava ma danista aya ai wiski makda awi tarankwava mankwakwarikda paghe avjarstadan makarnda kada kwarkwara ahiəhiəa wudha chapaghtaramvagh tartara niknacha kuəangi makarnda. <hesitation> mba chkane ka vjarha paghma pagha <hesitation> vjarha da makrnda ngar pgham vjarhadam makarndava vne ga ilmida blagur mbalduva sirna kwargha uszaghka vjarga malama yahaghdgharda kwarla eh manache waya sirsananna chkan sana aya nganiva aida mbaldukiha vjarha ilme dambaldo kihata aya tarkna gasi aya zəada kwardirchagh chvidad laəvasta ktara si gwadjgaftvada rbuttri lada njkansan vaha aya wiskada kwar wuda avjarghuwa to nisancha kwargurikwargha ali gdass kse kwarnna mtawudva ghigh ali gdasa aito ndauchgura gurankwada chachame maguwa luwachgure makda kwarti asaf safamghigh ba e naiha naiha aruza chuda aya wiskada kwarguri kwar ghighan nkwa to gurankwada chachame agiaəghgur lafiya zai pghu vjarha chgure ngan chkaniva ai wida makaghda kwarau Dakwar mbartchwighigh skida kwarguri kwar ghigh kna aya acha kwalau ghigh ngsag ngsaga a warhadsag dwara wudka wuliwa wurarsagka wuliwakda zadughuwa kada manwe kda makda manwigha kunaghcha zugh nisnis wuliwama makvag blak yagdi vjire wirda ngla kada ngla mikte makvata au kwara zmdaza zakda mandawi ghighe chmil nana kadanik kda wuri yagdi vjarha gole kachwirda ngla waikagh nahnasan akil akma ehh <hesitation> a. a uszagh ktarana zaəu nisvama aya nada akda aka wirmakda zari nisa mik kuəkuə skiske damanna aya na to aya gurankwa chachama dachama wiwud gole la mzamanna kanna to aya to zudke zjarka malamna sirsana yahndar dagharda kwar la. a aname waya kda chnach gurvama kagwadjgaft batar ilmiva nga ilmiva nachaka nacha blatak yahndar nghara anda nahcha yahandar dghar mikte aya ilmi fta ilmi vaha aiwiskida kwar wuda to gwadjgaft sanankwada chachame girgira